<hesitation> Tombontsoa aminà fampiasagna baguette zao kaofa homan-kanigna <hesitation> surtout am'le kaofa homagna paty regny satria koa mampiasa baguette zao ai <hesitation> igny zao mahazo paty marobe avy agnaty lasiety ai de possible hoe marobe zegny paty laninao indray mandeha <noise> de aminà fourchette ndraiky ai <hesitation> fourchette zao afaka itazomagna hena, nofinofin-draha agnaty lasiety ake zany de afaka manaotaomigna vary aminà koera koa de <hesitation> kiso ndraiky ai afaka anapatapahana le a- hanigny le mahiankiagna ohatra hoaninao ake.